Rakôa vinevinena zô zaho agnatin'ny andro reka de mety mety eo ho eo amin'ny indreka ambinifolo akeo n'a indroy ambinifolo akeo zan zao mandeha mizaha an'ny telefaonina anay agnatina andro reka.